Ekpo awou ama hanaane keme sei mene pei ke seriah awou school mu ekpo set deh bra la de beh as si siri deh bra la de beh as si ri si afuru bimi taimo abiri afie pere fei sin al sei school mu school mu beh effie kpo dii school to bo bra kpo eneme di emene ba mu kpa kpa nwe ye mie kpo business mien ye aru business eniye me ifie fee di bu so iye were kai a emene mu bra mene beh aru business mein ebi fere fene emi bra mie yo ebi fere kpo fa eh sisi ye ye govt ebi fere boh ke bra kure yeh emi bra beh emene business me endi hw gbali ekpoba ke yere Bra ke ola bo kere ba zini agha fie tua kene ya kere ba gbeni because ebi fere fa fere fa emi emi bra beh sisi ye ena bota kpo enai ye, ebi fere bo ke ama ma tua ebi ye kpo bo isie fa mie bra beh ama sei kuli mene yeh sisi ye ye ani bi ebi bra dowe ye so tamara bra tua pere beh o bra bo bo mie fua ebi ye bo ye ye ke mi bra bea yepeike ya oh ama me omie sei kpo don wa mene gini bo mama ge seein kpo doh we yeh ama me sei ya

Kuna fere, omene deni dei kun-fere omene den-dei-ye kun fere omee der-dei, omene ebi-fere the omene nu doh ye so ye me emi bra beh emi-ma for-nwa toi. fiye sei ke then ne, tamake bra tha keme sei pere- omene bra la yewn bo-mene-ye osen kpo fa omene nw, family mo nwen bra mien bra sei mei ena bra ye ebi miene ba ya ebi kpo bo ye-bo sei ene fi-ye-fi ye emi bra bo, mien me ye mo izon nor yenin moi fi ba kpo eba yerma fai biko ware me bo gbe-de omene mn, yoi k-de bo mene ke gba kee, furu, ke furu din kpo bougha, vuru kuru bow me, fuel kpo fer ye, serkpa kere end bo ti kere bia sei ma ko kere de ebugha eh

Izon mo yerin mo, akpo buro ene mi bra beh, sisi yo akpk bra fua opere, oyi- fare mi were mene fu- na ye kpo yere ali, ebo- fare mi- were mene fu- na ye yere, funa yere beh mula mula mila- mila, business ebugha ye but ebi business fagha do ye pon fa fu-mi. Keme- kpo rest- ya mena pla- pla kene eforu fini kpoke mene kiri na- doh den kpo tai de dim buo kpo mia mia